Chimbalrong anga pangparrong <hesitation> teh. <hesitation> Pakatna <hesitation> Red, Senshi, Panina <hesitation> Orange, Derkenpar <hesitation> Patumna, <hesitation> Yellow <hesitation> Nihoypar, <hesitation> Palina <hesitation> Green, Pannalem <hesitation> Parukna <hesitation> Blue. Sabteypar <hesitation> Parukna Indigo, <hesitation> Artukhonpar <hesitation> Basarira <hesitation> Violet. Mozateypar Tehi <hesitation> Chimbalrong, anga pangparr Kanlaunaitetsu Malauni. <hesitation>